Atiwo ne le mìagbɔa, <hesitation> ati ɖe le mìagbɔ fiya wo yɔnɛ be legbati, <hesitation> amuti, <hesitation> nuya ʋuti, locoti, teckti, akashia, atiwo nele mìagbɔa, wawoe wã. Ati kowo ne mì ɖuna le fiya: mì ɖuna maŋgo, mì ɖuna aklikɔ, mì ɖuna efɔ̃, mì ɖuna atɔkliko, mì ɖuna atitɔ. Atimɔwo mì ɖuna vɔ eyi ne dzɔnadzi ne nye ŋtɔ le atiawo kekeŋ me va yi ye nyi be teckti, nenɛ eya wɔna dɔ mì tu na xɔwo, mìa dzena agbagba le nuwo ŋti, edzɔnadzi num. Ati mɔwo mì ɖuna mango, mì ɖuna atɔkliko, mì ɖuna gbabɛ, mì ɖuna aklikɔ ŋmɔwo mì ɖuna wo, woawoe nye atiku kewo tsena mì ɖuna